اكيد ان تبقي قوة بدنيه خارقه، لان قوه بدنيه دي حاجه في ايدي لكن قدره علي التحكم في الطقس دي بتاعة ربنا فاللي انا اقدر اعمله قوة بدنيه خارقه دي <hesitation> هتبقي حاجه كويسه ان انا اقدر اعمل بيها حاجات كتير وفي نفس الوقت مش حاجه حرام يعني ان انا اتحكم في الطقس والكلام دا لان دي بتاعة ربنا.